أول شي أنجع ال- الطاوف فى مويه حارة وأتركها يمكن نص ساعة، وبعدها، أجيب مسحوج الغسيل، وأحطه عليها، وفيه مادة لإزالة البجع أحطها معاها، و أفركها بالسلك إلين ما تطلع وبتكون سهلة، يمكن ما بتاخد في يدي عشر دجايج.